Obunaafwegwa maawe nibwe ndagira nkaba ntine omugisha, ahakuba nka nyine emyaka munaana, ntaramanya naaza kuza nkahe, ntine amasiko goona ahundaaze.